الصراحة ما اتوقع، إن الآلات راح يتكون عندها مشاعر مثل الإنسان، في يوم من الأيام. رغم التقدم الكبير، <hesitation> في الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا، إلا إن المشاعر مرتبطة بالعقل البشري، والبيئة اللي يعيش فيها الإنسان. المشاعر مثل الحب، والحزن، والغضب، تعتمد على تجارب شخصية، وعلاقات اجتماعية عميقة. وهذا شي مو سهل للآلات تحاكيه. ممكن الآلات تتعلم، <hesitation> وتتفاعل مع البشر بطريقة ذكية، لكن ما راح يكون مشاعر.